Sɛ meyɛ kyerɛkyerɛnyi na m'esuafo hͻn adwen efi adze a yerusua no do a, dza odzi kan a mebɛyɛ nye dɛ, mebegyaa adze a merekyerɛ no. Na ma ama obiara asoɛr, obiara soɛr a yɛbͻtow ndwom a asaw ka ho na yɛdze atsentsen hɛn apͻw mu. ͻba no dɛm a, ntaa ma yenwie no, nna obia n'adwen efi adze kor a nna n'adwen wͻ do no do na ͻdze n'adwen bɛba ebetsim adze a yerusua no do, ͻno ekyir no, mobͻtoa m'adzekyerɛ do.